هفضل انا يبقى عندي <hesitation> سائق شخصي لأن بحس ان انا قلبي ضعيف ومش هقدر ان انا اسوق لأني بخاف من ال- من الطرق ومن ال- من العربيات فا هيبقى صعب عليا ان انا اسوق بنفسي وسط الزحمه كمان بيحصلي توتر عصبي وممكن افقد تركيزي.